Ty antony ilà rasoir, matetiky zany ty olombelo feno volovolo. Mety volo tsomotsy io, mety volonkeloky io, ze volovolo misy any iaby. Le rasoir rey zany, fiharata raha rey, fiharata volo, na volondoha io mety aby, ze volo hita manelingely amy vata eny rey zay, alà amy rasoir.